ଅଧର୍ସ ନୋକରୀ ଜିନ୍ତୋ କୀ ମୁର ଅଧର୍ସ ନୋକରୀ ମୁଝେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ ମତେ ବନନା ଥୀ ଅଚ୍ଛୀ ଡକ୍ଟର କରଲେ କୀ ମୁଝେ ଡକ୍ଟର ବନୀ କେ। <hesitation> ଜୋ ଜରୂରତ ମଂଦ ଚେନ ହମାକର ମଦଦ କରଭୀ ଜିନ୍ତୋ କୀ ଜିମାଂକର ଥୀ ଇଲାଜ କରଵାର ପୈସା ନହୀଂ ଥେ। ହମାକର ମୁଝେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ ମତେ ବନନା ଥୀ ଅଧର୍ସ ନୋକରୀ ମୁଝେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ ମତେ ବନନା ଥୀ। ଅଧର୍ସ ନୋକରୀ ମୁଝେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ ମତେ ବନନା ଥୀ ଅଧର୍ସ ନୋକରୀ ମୁଝେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ ମତେ ବନନା ଥୀ ଅଧର୍ସ ନୋକରୀ ମୁଝେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ ମତେ ବଚ୍ଚୀ ସକେ କରତେ ହୈଂ।